באלניסבה לסלטת אלפוואכ’, הד’יק כנהט’ול נשד אלפוואכ’ת לי ענדי פ לדאר פ למןזל, ו כנהז מן קול פוואכ’ה, קול סנאף כנהז מנו וואחדה, ו תנקטעום תנקטעום מקעבות סג’ירה, ו פי נאפס אלוווקט כנדירו יא מע יוגורט, יא כנדירום מע ע’סיר דיאל אלברתקאל, וואחד פאלאת’נן, מימכ’נש יתחל’טו בזוג באש מא יתסבוש פ אלח’מודה.